Aja por ejemplo cush este püet ajieru este om ñipeland najield ñi biem gumachild lugar mas majmuelt este mich mas majmuelt ñiwew pos arangu apolush este min minajiet tu y ambiol uj niñey ñu mushi manti corroul ambo mandoy piw guajieruj ajleck bia ps mimean kej ngomashom ns guijmo por parman mandilil per ñiwew la ansorroj apajuw a veces tan ñipelan parma jaw de que ñutam jan mambiol ñiwew ajleck viaj a veces ñipelan nambutu corroul e nitam umbas uw a veces amomgochiw guiñe kuej naj wuelt tiel ti corroul pero como ajmikiej almapik ñiwew pues ñiwew ansorroj ñipelan na laman guiey mapien ps cos nguien o cos añiol o cos amongoch y kej lambo majawu nitimotan shor püet kej y mapiyiw kej a veces shomod y kej ajmiñey püet kej a veces andok por ñurrar o ish kierr o kuej guiñe nakuej ashom tiel tiel corruol pero pues ñiwew ambiolol shuwalley porque apaj jugo a este jan ñipelan mapey mambiol ñiwew y pues este por ejemplo ganey en caso de- de mich pues ñiwew pues jan ambiolu toan porque por ejemplo pues. Jan ambiolu toan porque por ejemplo pues ajleck warr tiel umbiel ñipelan pues ñiwew a jüy jüy lliw unguiets ajaw uj warr lama lamasap puj matsapbuw y hasta ndieck ajmo pirang kej ajleck viaj de que nadam mich ambii este ndieck a veces ajgalle majmuelt tiel ambiem ñipelan otikay ndigueme jüy pues mich kej ambiol toan pier mashey pues apal pal ush ñiwew iyac palpal ush kuej tiw pero atatoan este ambiol ushowalley tanto püet tanto mich.